Toh keshe shai ihaáoyor onyiy inyinŋ ehwɛi, entáár, enáá, entɔɔn, entɔɔyiŋ, entɔɔhwei, entɔɔk, entwraa, ukou, ukounyin, ukou-niyeyin, okuo-niyehwei, ukou-niyetáaar, ukouniyetɔɔ, ukou-niye, tɔɔnyiŋ, okou-niyetɔɔhwei, ukouniye tɔɔk, okou-niyetuuraa, ukouy-ihwei, ukou-ihwei-niyeyiŋ, ikou-hwei-niyehweri, ikoihwei-niye taar, ikou-yhwei-niye naa, ikou- ihwei-niyetoo, ikou-ihwei-niye, tɔɔnyiŋ, ikou-luheei niyo, tɔɔhwɛi, ikou-ihwɛi niyotɔɔrɔɔk, ikou-ihwɛi niyo turáá, ikou-inaa ikou-itaar, ikou taar, ikou-itaar niyouŋ ikoy itar-niye hwei ikouy tiar-niyetaar, ikouitaar-niyo náá ikouitaar miyotɔɔ ikouitaar-niya tonyiŋ ikou itaar niyotɔɔwɛi ikou-itaar-niyo tɔɔroɔk ikou itaar niyo turaá. Ikou-inaa ikou inaa niyohwei, ikou inaa-niyo taá, ikou-ináá niyonáá, ikou-ináá-ny tɔɔ ikouinaá niyo-tonyin ikou-inaa niyo tɔhwei ikou-ina niyo toɔrke ikou-naap-niyoturaa ikoy-itɔɔ, ikou- iytɔol-niyonyiŋ ikou-itɔɔ niyebwei ikou-itɔɔ-iyeitaar ikou-itɔɔniyarabe ikou-itɔɔniyetɔɔ, ikoutɛɔniye tɔrɔk, ikou-itɔɔniye-turáá ikpu-utɔɔnyiŋ ikou-utɔɔnyiŋ niyo nyiŋ iko-utoyiŋ-niyohwei, ukou-utoyiŋniyotaár. ukou-utoyinŋ niyonáá, uou-utoying-niye tɔɔ ukou-utɔɔyiŋ niyotɔɔhwei ukou-utɔɔyiŋ niyo tɔrɔɔk, ukou-utoyinŋ-niyo tɔɔhwei, ukou-tɔɔying niyo toɔrɔɔk, ukou-utoyiŋ niyoturaá ukou-utɔohwei ukou-utɔɔhwei-niye-nyiŋ uko utɔɔkwei niye hwei ukou-utɔɔhwei niye taar ukw utɔɔlhwɛi niyo nma ikou- utɔɔhwei niyo tɔɔ ikou-utohwei niyo tɔɔyiŋ, ikou- utɔɔhei-niyothwei. Ikou-utɔɔhwei-niyo tɔɔrɔɔk ikou utoɔhweɨniyo turaa ikou-utorɔɔk, ukou-utɔɔk niyo nyiŋ ikou utok niyohwei, ikou-utɔɔrce niyo taar ikou-utɔɔrɔk- niyonaa kuko atɔɔrk niyotɔɔ ukou-utɔɔrɔɔk-niyo tonyiŋ ukou-utrɔɔk miyo taar ikou-utɔɔrɔk-niyonaa ukou atɔɔkniyo tɔɔ ukou-utɔɔk-niyotonyiŋ, ukou-utorɔɔk miyo tpɔɔhwei uko-utɔɔk niyo tɔɔk ukou-utɔɔk- niyoturaa unu-unyiŋ unu- unwei unu- atáár unup-ináá, inu-itɔɔinu-tɔɔyiŋ, inu-tɔɔhwei inu-itoɔrɔɔk, inu-ituraa inu-ukou inu- ukou-hwei, inu-ukouitaar inu-ikuo-itɔɔ, inu-ukou-uturáá, inu-ukou-utsshwei, inu-ukou-atɔɔrɔɔk, inu-ikou-uturaá inu-tɔɔhwei inu-utɔɔrɔɔk, inu-ukou.